<hesitation> ס'איז דא א באנטש חיות וואס מ'קען זיי אלץ זיין זייער זייער קליג, איינער פון די חיות וואס איז באוואוסט פאר'ן זיין קליג איז א פוקס, און זיי זענען אויך זייער קליג אין האבן זייער צו קענען האבן זייער עסן און ךךך וויזוי זיי קענען אנקומען דערצו.